Fërigo kay, bábabú cëlani bí uwël, oko ká náfá. Káanjúwabëţin njá mëlik mëëndan. Otëbáanţin uwël múupir pëëndoona uwël pëënjúla: pëëndo karemunk, bisáab bí kúuwáap. Ngëënká kowí këëţënkáaran uwí ţí bëëluk kuraŋ. Ucí kápano, mëënká kowí këwelënáwí inko kápano ubiyen ngëërup, ucí ngëërup ngímëënţungun dí upaŋ.